مانيش جيدا جمله في السباحه و <hesitation> و معناه نتع عوم سيف، تكلي برك غطسه و كان طرت طرت تغطس راسك شويا في الما و منبعد طلع، أكا هو هاك فرش من هيكا، في عصا <hesitation> سعا في عاصا مستحيل ندخل للبحر مش نعوم نوصلنيش تع نمشي غادي.